بحب أحتفل بعيد ميلادي بطريقة مميزة، أول شي أجهز حفلة صغيرة مع الأهل والأصدقاء، نحب يكون في كيك زينة، بحب أضيف العاب نشاطات ممتعة <hesitation> مثل الالعاب الجماعية أحيانا أسوي حفلة خارجية، نروح مطعم أحب أشارك اللحظات الحلوة مع الناس بس اللي بحبهم.